Nama be ori ibubelai nama yeri nama ma so ibubelai nama ofori i ke tomi ma na anga te gba la i ke obiri me sinye bobe ori ane tomi na anga te yeri piki ibelai idiki diki ye be obiri be ori kini iwari bo so o dokula i ibiokuma odiki diki o dokuba inimiba tomi iwari mu din tomi iwari me bote, nama ibiwere ja nama i piki ibiya tomi na angai nama obu ko so <noise>